Lesdi caayna, lesdi mbarndi tariik haa e daraja. Indi ɗon mari hoggo, hoggo ngo ɗum mahi, ngam ɗum maɓɓa lesdi ndi, ɗum sura himɓe garayɓe ngam torra himɓe nder lesdi ndi, ngo mahaama nder karni ɗum jeeɗiɗi heddi wargo annabiijo annabi Iisaa.